Ma kuuldsõ, et <hesitation> sa sait tüül säändse peris suurõ säändse edendämise, et <hesitation> kuis sa taad teit? Ma es olõs kunagi arvanuq, et sust asja saa, sa ollit alati sääne väega ull ja sääne, et ma tahasi tõtõstõ teedäq, kuis sa tuud teit.